هل يمكنك وصف المكونات الرئيسية للكمبيوتر؟ المعالج هو قلب الكمبيوتر اللي ينفذ الأوامر الذاكرة العشوائية اللي تخزن البيانات مؤقتًا أثناء الاستخدام وحدة التخزين زي الهارد ديسك أو اللي تحفظ المعلومات بشكل دائم بطاقة الرسوميات اللي تعرض الصور والألوان على الشاشة لوحة الأم اللي تربط بين كل المكونات ببعضها وأخيرًا، مزود الطاقة اللي يوفر الطاقة لكل أجزاء الكمبيوتر